Yo prefieru dela música delos ochenta. La música delos ochenta es comu un viagi al passau, conos sus sonis sintéticus i los sus passus alegris. Me recuerda dela epoca dela MTV i los cassés, ondi la música era una parti emportanti dela coltura juvenil. La música delos ochenta tien un encantu especial. Son artistas legendarius comu Michael Jackson, Prince i Madonna, que criarun angunus delos temas más icónicus dela estoria dela música. Tamién me gusta la piquiña que me hazi l'ascuchal música dela epoca aquella, porque era la mía, craru.